وجاءت لها فتاة تشكو لها من قلة الحظ وقلة الجمال، فقالت لها إن الإنسان بأخلاقه، وليس بجماله أو بحظه، كوني جيدة مع الناس وكوني مساعدة ومحبة للخير، وسترين كيف الناس ستكون حولك وسيحبونك ولن يتركوك أبدا.